Duveisu prutegi le coze che l'ai cultivà farìu ün bel invazo prima parei almeno pudrìu cöi l'eva ch'a ven l'invern o comuncue ënt i periodi ëndua a ie pi d'piöva e parei cuandi a ie d'siccità pudrìu pudrìu duvré cul eva li e e bagné l'istes mia roba